Kua tëtä indonesia mopeti pais Indico, ani Asiatico <hesitation> Indonesia mbaetɨ yaendu, jare mbaetïvi jërakua mbate mbae6tï se aesa mbate kiraiko jaerata jekuaeño jeko omomoeva, jare oesauka vaera, jare jukurai jaereta jeivaera de que jae oeya suoereta oeya supe kua mopëtï,,,,, mbaeyekou iyɨpɨretava, ipuere oime erei se mbaetï aesa kirai, oimeko aipo aesa kiraï, mbaetï aikua.